L'añu dos mil i ventidós pahi que hue l'añu primeru que prencipiemus a recuperal un pocu. Tamién hue l'añu qu'emprencipió la guerra d'Ucraña i velallí siguin col enreu, que no se sabi si van a dal en paral la guerra. Me recuerdu de cosinas que prencipiarun a arrancal sotra vés peru de verdá que dendi l'andanciu pahi que namás que vivimus palantri en sin pensal-mus muchu patrás.